Fombandraza io, io ny maha olo ny olo. Tsika zao gasy. Ny maha gasy antsika fombandrazatsika io tanatsika avao. Ka gn'olo tsy mità ny fombandrazany, olo fa tsy manjary koa zay.